Ñy fomba tsotra, sady malaky hitsaboa ñy giripy: -Miila mievoky teña aminy ñy ravim-boafotsy na mampiasa bômy ravitsara na mampiasa bômy ala zay. -Mila minon-drano mafana matetike tsy manao azon-tsikoy, tsy manao azonintsy, zay Ñy fomba itsaboa ñy giripy.